Se sun a ca e sun presà, l'ai presa mangiu, pìu la salada dal frigorifero, i ficu ëndrinta due tumatiche e pöi pìu magara ël tun se ën ai o se l'ai ün toch d'furmac mangiu lon li cun ün bicer d'eva e sun a post